Ny isa roa ambifolo da midika ho tanjaky i io da nyatsaiko ao voalohany lafa mahita gnisa roa ambifolo iaho da ny mpianatsiny Jesosy roa ambifolo lahy